Nilun tele xhikuachi ihó ma'a xi iin che señal xi nrekuxi nri ni novela nrekuxi nrí, noticia taña kú ihó vaxe, vaxe dechexi de che forma xi xi chede xi jana kú dekú <hesitation> kuú, noninñon nodindo já dekuta já naya'a ndia iin mundo ihá ña kó ma'a noticia taña kú va'a já kinretanro nrí nani tele uj. <hesitation>